Pal Everest aturral te hazin falta perras. Ya te digu que sin perras es empossibli d'agateal el Everest. Amus, que conas tus botas i una morralina pos lo normal es que hinquis el poleu enantis de vel la montaña. I porcima tienis de pagal el premissu pa entral assínque tú vedrás porque te hazi falta equipu pa campal i un hatu güenu pa no encongelal-ti. I essu sonin muchas perras!